स्पेन के संस्कृति आकर्षक आऊ विविधता पूर्ण होय छे। यहां के लोग के प्रभावस्वभाव मिलन सार सामाजिक। होय छे यहां दोपहर के मुख्य भोजन होय छे आऊर। रात के भोजन हल्का होय छे दुसर दिन में विश्व। युद्व के आयोजन होय छे स्पेन में लोग अपन। नाम आऊ उपनाम से भी बुलाए जाए छे।